الظوظاء اللي تصعب عليا النوم صراحةً هو كل صوت ممكن يصير، لأنه أنا نومي مرة خفيف ومن أي شي من أبسط الأشياء ممكن أصحى، يعني من أبسط الأشياء مثلاً عقارب الساعة تصحيني إذا كان صوتها عالي، المكيف كمان إذا طلع صوت عالي يصحيني، مثلاً إذا أحد فتح عليا الغرفة أصحى من صوت الباب، <hesitation> إذا أحد تحرك كمان معايا في الغرفة يخليني أصحى بسهولة، مثلاً إذا جاني أي إشعار ع الجوال كمان يصحيني.